أفضل طريقة عشان أنهي يومي، <hesitation> أخذ دش، أخذ حمام، وبعدين جالسة أصلي، جلسة مع الكتاب أو مسلسل خفيف. أقرأ وردي القرآني، وبعدين أنام.